Ma'na xe nak mbak na bxen thi mbak, ze len xomod ryo mbak len cha mbak nawue mbak o mbak zab mbak, ze zyen mbak ze nchak mbak thib lin thib liz nzo mbak za ngonepa lozo mbat tolo ryo mbak gonu mbak wan gonu mbak naba le mbak ze le mbak tyoke ya god pues le mbak ndeke xis ma'za le mbak tyoke xis nzib le mbak tyoke xis choja re ma' bix teyia por ben tyez zi wana tyez zi paba naba le mbak nda mbay nzo mbay tana tyz le mbak tolo tyopte god goney cha mbupa goney cha mzina goney choj ma' nzo ned nda ma' tzo ma' nted ndyen wach nya wacha tson tapa wacha tyen mbak mbay xiga nde mbak mbak zab teyia ba nax rotea teyia tob bdob yena be naba zyn pa zyn tyata nax o naba kuanla na xen ma' ze ba ngo ned ndya yo ndya na nakta re mbak taya buenza mbak nawueza, mbay re mbak jwa'n mbak buena za uuu le mbak xu le mbak naba xe nayi mbak yala. Le mbak chu yal le mbak nchu nke nap yo nkenap nawue nak roa mbak, mbay na nzo roa mbak nxuuu ton dob naba yal nak mbak gabmen jwa'n nli cha jwa'n nye mbak cha koaja nak rer mbak yiz jwa'nta naka per xe nak re mbak buenaza re mbak tapa nabue naka thi diba jwa'n ndyak numen mbakza na mbanta mbak lud mban mbak mbenta zi tiemp thib lyn chop lyn len zi plopa ya pa nkete mbak, mbay re mbak zaba ma'yaza teyia dib ngoz mbid ba nax mbak nchek mbak zi xon lin tzi lin tzi'n lin ba ndob or yaza per or ya or zab za mbay le re ma' tapa buen ma' nawue re ma'ya god ya uuu nakta ma' ya xek jwa'naza nak ma' na taga nak bix za nu bix tyz nde bix nawue nak bxen bix bix- bix- bixna xyen bix eer ndere bix tolo ke god mdin nya mdina, na zi ma'ba ngada nazi ma' na ndoda yo mbay nde bix za benta ya luz le le tolo jwi' re jwa'n nchamena tolo jwi' ma re jwa'n. Pa mbyan jwa'n nchamen pa mbyan naba a jwa'na yozata lud chanla mbyan mda naba kuanla jwa'na ze mda ma' jwa'na mbay jwa'na nak re- re ma' tayaza ma' zab ma', ma' yaluz ma' ma' maske xe- xe tyenmen ortaya toned men pa neda ze ye kuan lud jwa'ma mas thi ma' wana thi kuan ma' jwa'ma ma benta yazin re ma' jwa'n ndole bix nayana tamod jwa'n nak bix na